<noise> sema hate gofosa, sema hate nguti, sema hate jawa, sema hate besi, sema hate gowae, gosora, gomode, igo, <noise> katapang, posi-posi, sedaba hate giawas, sedaba hate waring. <noise>